Mi wawai yahugu hayde kilomitaare goo e yandere go'o. Ko tokkoy gada fuf un beydaare, ngam beydaaki jaamu. Kilomitaare goo haani konmoye wada yahdu.